Nduuɓu ujineeje ɗiɗi e capande goo e jowi kam, ndungu wonta ɗon ngu taariiha to am, gam nder ndungu ngu, mi heɓi nastugo janngirde mawnde nde ɗum weyata hini westi, to nguɗɗon ndungu, mi fuɗɗi jannde am nde degree.